Kalau macam suhu dapat dirasai jugalah perubahan dia macam Um sekarang ni kalau suhu di negara kami dia macam lebih bertambah panas Um rasa sebab mungkin disebabkan oleh lapisan ozon tu semakin menipis Um semakin ti-nipis jadi suhu tu semakin meningkat.

Mula-mula saya akan Um saya akan memasak nasi goreng nga Um akan masukkan Um bawang akan tumis bawang Um tu kasi' masuk talur Um kasi masuk Um apa ni sayur kacang panjang dan juga saya akan masukkan nasi untuk buat nasi goreng.

Um Selalu cuci tangan ni baguslah sebab kita dapat kasi apa ni kasi supaya kita punya tangan ni tidak kotor Um inda inda behabuk jadi kita dapat jaga kebersihanlah tidak dapat sebarang penyakit yang boleh kasi bahaya kita punya badan.

Biasanya kalau di kampung kami ada ayam, Um itik, Um dipelihara untuk Um dijual baliklah dorang Um samaada untuk dijual balik ataupun dorang pelihara untuk mendapatkan dia punya telur Um untuk Um dan telur tu dijual kepada orang ramai.

Mungkin bole buat satu perjumpaan atau pun perbincangan Um mac apa kelemahan anak-anak mereka jadi mereka boleh saling Um apa ni dapat bantu satu sama lain lah untuk macam mana mau mau Um cegah dorang punya macam mana mau atasi dorang punya masalah tu Um kalau di sekolah oleh guru-guru kalau di rumah tanggungjawab ibu bapa untuk bantu anak-anak mereka.

Ada Um macam contoh kalau keluarga sebelah bapa saya dorang ada sebut pasal keturunan yang dulu-dulu macam Um sejarah moyang-moyang saya dulu Um ataupun nenek saya yang dorang pernah Um terlibat dengan penjajahan Jepun dulu di Sabah Um adalah dorang cerita begitu.

Kalau sekarang ni memang sangat kerap sebab Um telefon bimbit ni merupakan sa-satu keperluan kalau masa sekarang ni kalau kita mau dapat Um berita kah apa-apa kematian kah, kecederaan kah, apa kemalangan kah memang semua dari telefon bimbit jadi memang kerap untuk digunakan.

Mungkin dengan Um subjek-subjek yang disediakan disekolah contohnya dengan Um subjek Um teknologi maklumat yang ada di sekolah tu Um dapat digunakan dan dapat disebarkan lagi Um jadi Um dapat menambah baik lah kita punya pendidikan di negara.

Contohnya seperti sayur-sayuran atau pun buah-buahan contohnya seperti Um lobak sangat baik untuk kesihatan mata contohnya untuk Um contohnya buah seperti oren Um buah betik untuk melawaskan kita punya Um sistem pencernaan pun boleh Um.

Kalau iklim di tempat kami Um biasanya dia ikut Um dia ikut musim juga kalau macam musim berangin tu memang hujan mem - memang berangin saja lah bejurut-jurut dia akan hujan saja tapi kalau musim tu Um apa ni musim musim tidak hujan Um panas saja lah.

"Kalau bintang Um yang saya tau macam bintang kejora ataupun kalau buruj macam ada yang biduk, ada pari, Um ada Um belantik dan juga ada ""Scorpio"", yang ""Scorpio"" ni dia macam -macam kalajengking kan bentuk dia Um."

Um Dora Um dorang pihak-pihak bank ni dorang ada transaksi ada apa ni rekod kalau kita kasi' keluar duit atau pun kita kasi' masuk duit dorang ada Um dorang ada rekod-rekod yang dorang catat dalam dorang punya Um sistem jadi kita tau lah berapa yang kita kasi' keluar berapa yang kita kasi' masuk berapa Um jumlah duit dalam kita punya bank jadi Um itu selamat lah untuk kita dapat tingu kita punya Um wang yang kita sudah simpan semasa di bank.

Um kalau dulu-dulu Um macam ada Um permainan gasing gitu ada Um begasing, Um main layang-layang, Um kalau zaman sekarang pun budak-budak dia ada juga yang main gasing sebab sudah di Um mainkan semula dibawa oleh orang-orang apa ni orang-orang yang sudah berumur tu durang bawa balik budak-budak Um macam contohnya begasing lah salah satu yang ada di kami punya komuniti.

Radio tempatan antara nya saya suka dengar Um radio Era Era Saba' seb kita dapat dengar itu maklumat-maklumat tentang Sabah Um Sabah Fm pun sama juga kita buli tau apa yang terjadi di negeri kita buli dangar apa yang dorang bagitau disana Um.

Ubat-ubat tradisional yang wujud Um dalam budaya saya contohnya macam Um dorang guna tumbuh-tumbuhan contohnya macam daun-daun Um daun serunai untuk kasi apa kasi kasi berenti darah kalau tangan kita atau kaki atau anggota badan kita luka atau pum bedarah Um itu salah satu yang digunakan.

Salah satu permainan Um video yang saya selalu main contohnya macam Mobile Legend di telefon di telefon bimbit Um memang selalu main atau pun Um PUBG kan Um memang selalu main salah satunya.

Um Salah satunya boleh pergi ke program-program bukan kerajaan yang dorang buat satu Um pertubuhan yang membantu orang-orang yang memerlukan, boleh ataupun melalui Um secara individu sendirilah pergi mencari orang lain yang memerlukan pergi ataupun Um yang paling senang ikut badan-badan kerajaanlah yang sudah menubuhkan pertubuhan-pertubuhan yang menjalankan aktiviti Um aktiviti untuk orang-orang yang memerlukan.

Um Biasanya haiwan yang ada dalam Um kampun kami Um haiwan yang macam kucing, anjing Um, bertempiaran seperti ayam Um itu memang Um haiwan-haiwanan yang biasa yang ada dalam kampung lah.

Um Kalau tekno-teknolog meningkatkan kualiti hidup ni contohnya adanya kereta-kereta yang dicipta tu macam kereta yang tidak mengeluarkan gas-gas yang berbahaya tu Um bolehlah membantu kualiti hidup di mana Um kurangny Um meningkatkan kualiti-kualiti kita punya persekitaran udara jadi mampu meningkatkan kualiti hidup kita juga lah.

Um Saya ada cincin Um saya ada jam yang law dia punya warna Um saya suka itu warna coklat dan saya juga ada Um rantai rantai leher yang ada loket loket dia bentuk hati jadi Um sangat cantiklah bagi saya.